Laha ny mombamomba ny kangoroa zao koa zao. Aha! Aminay aty koa ne tsisy an’zao fa n- am'documentaire foana koa ahitako anazy. Izy le misaotisaoty regny de bakeo izy, am'vatany iny karaha misy paosy zay. De am'regny avao ny asiany gn'agnakiny de ohatran’regny zao itako mampiavaky anazy.